Bueno in ne den nikua pues nech paktia in yeyetzin ika se se huevo huan den no nikua ikan tlaxcal maka ni mo temilia in no plató hasta opa porque nech paktia pero in no pocatzitzin amo cosa kin paktia yin huei okachi amo cosa ki paktia in yeyetzin más huelik igual ken nok nihuan amo cosa kinkua amo cosa kin paktia pero huelik in yeyetzin maka tik papachoa ika ni quequesotzin ika se ahuakatl inkon tikua huan pues tiatli ikan atl o se ocse yotmokuito itla ken arroz tikua ika ni chito huan ne amo cosa nech paktia in yetl ika de cosa nen istayo huan yetl ki chihua achto ki tlalia ikan atl Ma mo yek in yeyetzin tik atlalia se tonal achto luego den non tik tlalia ikan se olla para yek yo huiksi den non maka tlalia se cebolla de noche inkon cebollaniki tlalia in atl huan yek huiksi luego yit kapaka tit huikshitia yit tzoyonia in yeyetzin okachi yit tlalilia in cebolla tlalilia aceite huan pues yo huelik kisa in yeyetzin luego yit mo tlalia yit tlakua huan tlacha san yin non